रात में शिकार करबे वाले पक्षियन में उल्लू प्रमुख मानो जात है। उल्लू एक निशाचर पक्षी होत है। जीको अर्थ है कि जो रात में सक्रिय रहत है और दिन में निष्क्रिय हुई जात है। जो अपनी विशेष शारीरिक और व्यवहारिक गुणन के मारे रात में शिकार करबे में माहिर होत है। उल्लू की आंखे बड़ी और सामने की ओर होती है। जीते उखो थ्री डी विजन मिलत है। उको शिर दो सौ सत्तर डिग्री घूम जात है। जीते वो चारो तरफ देख सकत है। उल्लू की सुनबे की क्षमता साधारण नाहीं होत है। जो गुण उको पूरे अँधेरे में शिकार ढूँढबे में मदद करात है। उल्लू छोटे स्तंधारी जैसे चूहा गिलहरी चमगादड़ एन लोगन को रात में मारत है और एनाई लोगन से गुजारा करात है।